Cara ho ela au nanong a hemat. Tao buku catatan doik a kalua ba'u be no asa bek sa boe harus catat doik. Bula esa so na doik masuk ba'u be ho ela bisa atur doik a hemat, boema doik a harus paken no kebutuhan sodan no bo'o pake doik a neu foya foya.